والله أنا أحب أسأل شنو الشي إلي تعلمته في حياتك، وممكن أسأل أسئلة دقيقة وأعطيهم مواقف وأسألهم ويش ممكن يسوون إذا صادتهم مثل ويش الشغلة اللي بيشتغلها لو كان مو مشهور أو لو كان مفلس أو ويش الطبخة اللي تحب تاكلها في يومك المفتوح وويش الاماكن اللي تحب تروحها وترتاح فيها والمواقف اللي صادتك وما تنساها زمن هذا القبيل يعني.